<hesitation> ekyiru kyayi omwa omwabiru byayi ebyanga ebyangahumuliramu, ngahumulira omwakyakasa omwakyakasathu omwamwaka nganganathunga mwe biro ngakwezi kughuma inganahumwire. Kusangwa omukoli salithunga obuthuku obwerihumulhamu omwabiru binene, akabya inane okwamibiri yabene. Akabya abulindambi yosi ibanemukurondya, siwulithunga buthuku. Mbinu obuthuku wukabuthunga omukulhu kulhu iniyo alyabughathi wughende eghe ngingye ngasehenu banimunyanza nobuthukubwayibwamabirihwaku eyangaya eyi mubakamba obuthuku bweribara mubakabughambu ngendighenda ikumi nibiri namakumi asathu sikayahika ohongakyisingaghenda <laughs>